Aheey dadiin, gagarai gagariit jirai taa gara woraat midaaseet jira, ak kienyejiat midaaseent jira ta duukaat jirai gugurda ishin woliin jirai, pengine woliit jirai amootu aminen woniinen gagara manyeden malat ,tabidin hinmiyooti tadibin hinbushooti, tadibiinen hinkurootie